Sakini kaisa chamung ni manwui rok no suna bagwui nangkukma manwui. Sakini no je kunu bwtwui sokorna bagwui bo kaam o nago. Mwkhwtwng mangso tei aa no subawui o sakini o tonikhai twui sokorjagwui thango. Mairum tei mosola rok no bo suwui sakini o tonwui rwkhai twui sokorjagwui thango. Amo baade bo mairum gura ha tei hacching gura rok no sakini bai kariwui mano. Mui kwthwng no bo sakini o tonui fwranwui mano. Paithago chwng sai mano je sakini kaisa chamung sunani fwranani tei twui sokorna bagwui belai nangkukma manwui.